Ave, pos pa cudial la vista es güenu de descansal los ojus, essu es lo prencipal. Que si passas muchu tiempu delantri delas pantallas, ya sabis lo que passa. Izin qu'una regla güena es essu del venti-venti-venti. Tamién es cravi de tenel una lus güena, i de parpagueal más vezis i, güenu, enque te llevi perras, pos tapocu no era maleju de dil en ves en quandu al eculista i que te miri los ojus.